اذا بعلق لوحة على الحيط اول شي بحدد المكان اللي ابي اعلق فيه اللوحة، واتأكد انه مناسب ويكون واضح. ممكن كمان استخدم ميزان الموية عشان اتأكد ان اللوحة بتكون مستقيمة، بعدها بحدد النقاط اللي حيخلي فيها المسامير حسب حجم اللوحة، وبجيب المطرقة وابدأ اني استخدم المسمار، واضرب بالمسمار بالمطرقة في الحيط، وبعد ما نعلق اللوحة اتأكد انها ثابتة وما تتحرك، وبكذا نكون علقنا اللوحة بشكل مرتب ومرة جميل.